क्योंकि किशंग में निज्या मम होदो एढ़ सामाजिक में निज्या, आई समाजो कुछ कुछ मुलुक नियमो सरकार्स बन्याज्या। जैसे की हम इलाज लन्नो तो, हम हला एई जगहो आइद जगह बेमो तो, नौकरी छः छः पोरेटो आई हेज़के। आई शिक्षा हलेस पोरेटो हेज़के चीजो एई सामाजिक चीजो तोश। तो होजो सरकारु मुकुल फैसला निज्या। आई हुज़ु ही किशंग व्यवहारु लाय बन्याजा। इसलिए की सरकारु भूमिका ता आछा खास दू लग भाग अस्सी एक परसेंट ता सरकारुही भूमिका दू, घः चलज्या तोक बाकी हुँडु अलावा किशंग पैराइन तांग ली निज्या होदो बातंग अलग तो मगर ज्वा ता अंग हने लागेदो दु की सरकारु भूमिका बड़ी निज्या क्योंकि किशंग एढ़ सामाजिक जीव टोनने।